أدعم مؤسسة بهية لعلاج سر سرطان الثدي والعياذ بالله يعني، لأنها طبعًا <hesitation> تدعم المرظى وتساعد االفقراء والمحتاجين كمان وتحاول تقظي على مظ على مرظ خطير موجود بمجتمعنا حاليًا ومنتشر كثير ما بين النساء طبعًا، والمرظ هذا صعب جدًا وصعب القظاء عليه لكن هي <hesitation> تحاول إن هي تجلله أو تمحيه تمامًا من البشرية إن شاء الله يعني.